Fafana tsara aloha ny vovoka dia rehefa miala ny vovoka dia afaka sasana amin'ny ranon-tsavony dia avy eo hamainina tsara amin'ny lamba na amin'ny taratasy